A-a barca à veia, anâ in scê onde legie, unna bella giornâ de sô d'inverno. Pöi penso a-a còsta catalaña, che gh'é sempre vento. Dapeu me vëgne anche in cheu e tempeste de vento che se sentan da casa e tutto balla e tutto pâ che o se scasse.